Itilan italinii adhaa ishian adhaa birri thaa mzikiathi thaa sagaleathi iyo fashion birri khabdhiye ishini part ghudio dhathi kwanzia roman empire laff suun thaam ishiathi inamaa warri dhoo iiiii akhi rinenussavaa byrongoa faaa mzikinen akaa lusiano vavarothia andraaa bukeli faa sagalenen birri nyathiye suppergetiaf pizza passioninen birri familia aminen catholikiyee ishinen catholic akan fan jirthii